Agbetɔ ɖo ashihɔhɔ, tutu gbã <hesitation> ya nɔ kuhĩ me, ne ele ku- ne ele kuhĩ mea, agbetɔ ye la kpeɖe ŋtsio. Ne agbetɔ kpeɖe ŋtsioa, ema me ya tsɔ ŋku ato alo s tsɔ susua daɖe edzi be agbetɔ be ashihɔhɔ. Agbetɔ ɖo ashihɔhɔhɔ kple susu be enu ɖe dzo ɖe dzio, nɔvio ma se veve no, kplɔ wo ɖo yi ɖe enuine dzɔ ɖe dzioa, kplɔ wo kaka ya vɛ kpɔ nu bu nɛ. Agbetɔ ɖo ashihɔhɔ tso akpa ma wo dzi. Agbetɔ ɖo ashihɔhɔa a kpeɖe nɔvio ŋtsi, a dzra a dzra nɔvio be agbe ɖo. Ekpeɖe nɔvio ŋtsi dzemɔ̃ le yi, ashihɔhɔ nɛ eɖo nɔvio ne zɔ̃ mɔ̃ le yi, ne enyi be eŋtɔ ɖeka le yia, peut-être wa teŋ va yi wɔ nu bara kui le mɔ̃dome vio vɔa ne enyi be wo nɔvio ma le veve ɖe ne le evɛ le kplɔe ɖo dze mɔ̃ le yia, ne mi su vea, edzi deɖe nɔna ame vea me, katsa tsã ya la nɔ ame mevea me kple susu be ne ame ɖeka ne dza wɔ nu ɖo kudo nɔvio ma ye mi su vea vɔvɔ̃ la, nu ma teŋ gba wɔ ŋɖe kpe ɖe ku nɔvio le mɔ̃doame. Ema mea mia kpɔ be agbetɔ ɖo ashihɔhɔ lo.